leddi Thailand ni leddi un aranderi ledde mai ɓe ɗo mari al'adaji sosai ɓe ɗo mari ɗemle ɗuɗɗe ɓe ɗo volla ɗemle ɗuɗɗe bo leddi mai ɓe ɗon nanga liɗɗi sosai ɓe fija fijirde nangugo liɗɗi ɓo ɗo bo fija fijirde ndemal ɓe no rema sosai bo ɓe ɗo mari irin ɓe nanga liɗɗi ɓe hauta ha hunduko mai, ɓe nanga liɗɗi ɓe la'ra moi un ɓuri nangugo liɗɗi mauɗi sai ɓe hokkamo sha'hu sai bo ɓe ɗo mari e ɓa'liji mauɗe mauɗe iri ɓa'leji na'ne, iri himɓeji warata la'ra, ɓa'leji tarihi bo ɓe ɗo company waɗugo kare be kujeji ɗuɗɗum.